﻿Yani bu ghu layi mun khiya zha walasi di ghamasi di tsagyi taghum ti gwamana’a Caba ƙudilli wa kiya bura yani bu wa khin cani ghan Wa Ithadau <noise> Ho ƙudili wa <noise> Khiya Khin Khumusi mbanai ghingin wa Khiya p’a yani bu wa ndaka Khiya zha di duri, ghan gma wa c’ighau ƙudili wa khiya pa khin lthin mbanai ghani wa ghikhin yani bu wa khin cani ƙudili wa puc’usi <noise> mbanai yani bu wa Khin can pu <noise> waku puc’au wu ndaka Khiya, ba puc’akhi bu ndaka khiyau to ghau we’e ƙuddili wa pu’c’a yani bu wakhin can mbanai Suwa wa budi wu ndaka khiyusi ghiwa layiyo waku puc’usi ga kamar gwaman wakhin timmau kau wi waku kiya bugu mbanai wi ba a ghishiya ai ba be wu sinna <noise> ghiyasu wa pi dinna bu wau wu ndaka khiya wa da ɓuɓɓa na duna wu p’ayo to wuna wu bugayu amma ghan bawu bugayi mbanai su wa bu bawu khiyayi gwandi wada p’uc’usi gwandi wu ndaka ga p’usi mbanai <hesitation> ghaukwa wee ghan gma wa khin <noise> zuna to ƙudili wa bugusi mbanai ghi ya puc’a tiyai wa ƙudilla amito ca kiya wakhiya riggau ya rigyaiya wu ndaka p’a yani bu wu ndaka taa suwa sai wa bughusi mbanai. <noise> Sai wa burusi mbanai su gwan cica tiyi ɓusakhizi'i ci ndaka da gwawi amma wa puc’i <noise> lthi ba Suwan hi fakhi hi taya wuna Su wu ndaka pusu wu ndaka da dira wuya wuua wa diri wuya wuna wa wa diri' wuya Wabu Piya ti Sawai wuna wu uma vinahu to ƙudilli yani bu wakhi Cani wa khinkhimu si mbanai wu ndaka kuza p’iyatasi cangwan a aaa ndaka tsiya kwanya Sai Wa uma ampanin khin can ghiwu layiya yani bughu layi wa uma bee.